Janubiy Koreya madaniyati texnologiya va an'analarni birlashtirgan o'ziga xos xususiyatga ega. K-pop musiqasi va koreys dramalari global miqyosda mashhur bo'lib, ko'plab yoshlarni o'ziga jalb qilmoqda.